Izaho zen̈y mandrozy raha amboleko àby io, isaka harivariva avy iô man̈elan̈elan'andra. Avy eo misy lera koa tsy harivariva fa maraindrain̈y fa izy fo tsy isan'andra, kôa fa hitako maikimaiky in̈y mandrôzy edy izaho, kàra zen̈y.